एबे मसाला क नाउ फेरी कदेउन कतेन क कतेक परकारक एब मसाला हमार एब घाले वाला कदेहुन हमार इअ गरम मसाला भेलइ, नुन्, हरदि, याद्, हसे लहसुनक मसाला गहसाहु हमरा । मरिच क मसाला, हसे सुखमेलक मसाला लौङ। <noise> हसे ओकरमा हमरा एखन एखना याज कालु गहसाहु टेस्टिङ पउडर्, चात मसाला फेरी हसइ हमार । चिकेन मसाला, हसे मम मसाला फेरी हसइ याज काल्, हसे चौमिन कदेउन चौमिन घाले वाला चौमिनक मसाला फेरी हसइ । हसे हमार तेज पत्ता कहुन तेज पत्त हसे लौङावा सुखमेलवक धुरिया, जिरवा, हसे हमरा मेथी । हसे प्याजु हसे हमार उअ छिपी भेलिय हसे कठवा मसलवा कहसाहु ।